मए नया फिलम देखन चाहत हओं । काहेकि नया फिलममे कथा कहानी नया होत हए, टेक्नोलोजि नया होत हए, क्वालिटी अच्छी होत हए । और आजकाल कम्पिटिसनको जावाना हए तओ एक्टिङ भि अच्छि होत हए और नया फिलममे भेरइटि भि तमान हएँ । तबमारे मोके नया फिलम देखन पसन्द हए ।